अन्ग लगबोन्दु अनदन्गुअ बिल दोन्ग् किन्दु। <hesitation> अनि <hesitation> कति नि ब च्लोसे फ्रिएन्द्स्, कति नि लगु <hesitation> ने वित्रौ सबरि सबसे दोन्ग्। <hesitation> भिस नि ब इस बर अनदन्गुअ अन्ग्जे एकेअने। किन्दु सबसनेअ इस बर, नोप <hesitation> सबसनेअ एग्दु बसर् बर। <hesitation> सबसनेअ एग्दु बसर् कोम्। <hesitation> जि हेतु <hesitation> बिस नि सबसनेअ इस गिदेर्, प्लुस् अनदन्गुअ बिल प्लुस् अव इस गिदेर्। किन्दु बिस लन्गि लगद्। <hesitation> अप्रओ मेक्सित् एस्तुअन्ग् <hesitation> बजए मितिअ। अन्गिअ जेसे बेनिस्रए किसुमनिअ <hesitation> दु बसर् गिदेर्। <hesitation> ब एगु बसर् गत जन् हगु, <hesitation> अर्रे किसुमनिअ स एगु बसर् ब दु बसर् उन्दि।